Aminahy manokagna kalongany ai <hesitation> tsy hoe ara-dàlagna ai na tsy ara-dàlagna zaigny kao am resaka manjanaka planèta hafa zaign, <hesitation> fao io miankigna amina olo, raha ohatra hoe managna fahafahagna zaigny anao de afaka mandeha akagny anao magnano raha tianao atao akagny, manjakanjaka akagny.